Ny famoahana printy de <hesitation> avy eo amin'ny solosaina ilay zavatra tianao havoaka. Ary misy fitaovana anak'iray atao manokana anoratara eo amin'ny taratasy fotsy izany oe milina izy io fa tsy oe ny tananao akory no manoratra de manindry bokotra maromaro ianao de mivoaka ilay soratra a- tianao atao eo amin'ilay taratasy, de izay ny fomba famoahana ilay printy.